بكل تأكيد باش نز- نختار قراءة العقول, عخاطر ساعات ثما عباد, ياسر انتا تعطي فيهم ثقا عاميا, وفاللآخر يطلعوا, لا, يعني <hesitation> ماذا بيك يا عبد انت تشوفه حتى وهوا قادم مثلاً عليك تقرا- تقرا عقلوا, فاش قاعد يقول, وتعرف روحك إذ قد قدم معاه, وإلا تقولوا توقف لا, لست الشخص معنا لحاجا تبيها.